Afe kor mu no, metum akenkan mbuukuu ara yɛ mbuukuu anan. Ntsi sɛ, mehwɛ me nkwa nda nyina mbuukuu a makenkan a, wͻyɛ eduokron esia pɛr. Mennhyɛɛ da nnkenkaan mbuukuu beberee, na ͻnnyɛ adze a oye ntsi ͻwͻ dɛ mokͻ m'enyim <noise> na mekenkan mbuukuu beberee dze ka me nyimdzee a menya no ho.